haandaa, hanndi neɗɗo yaha e cemmbe mum ɗe woodi, natural cemmbe mum, ngam to ko- to nastirii e tagle too cuucake ɓe pijidata, waɗanaa-ɓe no haandi.